Mi ndiki vi mɗa an ndi pila kata mwar akwa vir ti ta barari, kulin kurari akwa nzinzina na ngini, akwa thrtur kur ti yakwani, ya pila ya lukwa adamawa, sunati ya pila ya lukwa adamawa ni, nɗiki thentali apir nkwarmana lafiya wa, nɗi vok oxygen akwa kucirari amma hyel aɗini dubu kuma tiya mwarwa, waci dubu tufu ya mwa ki ka'a amma kulini dubu kume a mwarwa sai dubu sur kumari, miya bara mwani taya bare mwa a yola miwa veɗi ti ya kwa bara mwar a mubi an kura viti mjiryaru ata, maiduguri yara mwari mzirna a nɗa, amma kulini mzirnan ƙi ɗuwa kasi akwa dini, yana mwa kriwa, amma viti ya bara mwa kulini ni yanka wutirna, yaka surna kuri ya tira la yola, ƙi wulli nkwar mana, nɗi kibalari oxygen tak sifiya, kuma taka siga tana sim mthiwa sai tsir, sai alkara an sunati tana sirna, an suna damitira kulini tiya bara mwarni ki wulhini, amma hyel a ɗini kwaba moto dubu kuma ki mwari dubu kuma ki kawa, yaɗi kikkarwa, kara nya yaka mutu a kwa tsi. Sal ki mti mafa surkumar ka su, toh yarga madanchar, maɗa maƙir ki lukwa bwa, mzir sal pal ki lukwa ƙi, tsu i shira a ta kir. Toh hyel ƙi tharra, kuthi ƙimanɗe ki tharra, ik gwaditi ka hyel ik gwaditi ala kuthli ki mande, ik gwaditi ala mjir viu, dama ni sadaka mthli, dana ni pinau, da na ni. ntsum, toh ik gwaditiala da, ka hyel vitsi barka alaɗa, amma ya bara akwa ngini ma hyel ana tharra kaɗi tuwarra kaɗi thorra ka ƙwaba nati yalaa yola ni, kira wul nkwarmana ki jakti koh, mi hyel ki hara kitka asham ya mwari kira wulhini, an diya nati ya bara mwari suɗuni, mi ik la yola ki la mubi, an kura nɗi nati ik sidi myiryaru akwa nati ya mwa ki ghati msira, apaki nzirnzi adama ya ɗey siwa, an kura sitiya barari.